Alen <hesitation> en panganutik chuuk chemitei tai, koo meche ale kotaretan jehova kotaretanii anyorr tukuk chotoretengeii koo amuu iwendii chitoo ietuu, komoche itinye tukuk chematun akot ipaisyen en tai ko asame jehova alenii toretoo kiperuronii koo anyorr akot kuu kari sii tun ndameche akot awaa atembeleanchi laakchukii atinye motokaitii nemututotoni amuu melen tomuchi apunot keldo. Amache ale kotoreton jehova, anyorchigei tukukchuk en tai yun, situun alen akot aa awagatat mokochoronikii atinye kuu kari napunotii koo alen akoi yoe.